Jadi nakke' biasa injo punna ri' kamponga' na re' loko-lokokku' punna loko-loko nu ringang' ji biasa tala' boja jako nan taba' mae' na, palingi' leba' biasa' ya kale-kale ji kecuali punna' loko-loko' nu, nu hatanga punna di sa'ring nu culu' mu sulu'larai' iya nu hatang' mo rereang' sulu' biasa re' dikamponga' injo ri' kua raung' lahuna injo punna raung' lahuna mo di sarreangi loko' a', tala malling' intu ma re'reang sulu' ammari'i re'reya sulu mo, poko'na injo tala mallingi' rangko' loko'a, punna injo di kua' raung' lahuna disareangi' biasa to punna na loko' biasa to' punna re' biasa mangang' da'bung ri motoroa', biasa langsung ni disare' minya' gosok na sare'i injo to' minya' gosok loko' na injo gunanna minya' goso'a, supaya ita'i pia loko'a, supaya ita'i rangko' loko'a haja' na anre' nakkerang', haja' na anre' ditojo'i sa'ring palagi punna biasa re' tau' da'bung ri motoroa langsung biasa minya' goso disareangi' supaya lumu' na sa'ring anre' na terasa' loko'na gampangi na pakea' injo punna kulangtu'na loko' gampangi na pageo' kulangtu'na tala terasa nasa'ring nah punna loko' hatangmi' to'mo nu tala kulle mo di le' punna ri kampongan' di erangi lampa' biasa ri poskesmasa' poko'na apa-apa intu mange re' rie Bidang ammani puskesmas ammani rumah saki' lampa di erang langsung supaya ta itta toi injo na nganu dottoroa kah punna kitte inni maeng tala di essei intu mange i apa ilina punna ili-ili dottoro a lohe sangka buangangi lohe macammi ilena jari tala mallaki sar'ring punna la punna lante maki ri dottoroa nu hatang loko'ta kah punna dottoro rie ngasei ilena talla kulleki na jama se're ruang ri puskesmasa di ruju ki isse